सितंबर महिना में इना महिना मा <hesitation> थोड़ो इतरें इतरें। बदलावन मांड़ा उत्सवन सुरुवातन ना यूर्जय तोसे लागे महिना मांसुन। धिरधिरो खतम होना टाइम हो जाये और बरसात न दाड़ा जात रहा है। फिर भी चारो तरा भर्याली रहे मौसम थोड़ो सुहावनु लागे महिना। सिक्ष्या न घ्यान नी बात करे तो पाच <hesitation> सितंबर काजी। सिक्षक दिवस आवे गणेशे तूरती आये रहें तिहार न माहल भी रहें। मौसम भदलाव तिहार महल चल इन सब काजे। <hesitation> सितंबर में यादावा प्रेणान सकारात्मक्ति ते भरलो महनु रहो जियो।